Tëta pe guïamii peguaiño ai opaete mbae, <hesitation> mbae ikavi mbae va reta, imbaekua va reta oiape yae tata yaikua pota kirai ñae vaera jokogui erei ñaetai ko jokogui, aekata kiraita ko sepuereta ae jokua reta ipite gui aguiyeara ma maratu seapo reta